Karazana biby efa nananako a nisy omby a, ny ondry a de nisy akoho a de nisy bitro a de nisy alika a de nisy saka a de nisy gana a, nisy gisa a, de nisy dokotra a de nisy zay angambany, akoho. Eo am'valo eo zany ny tôtaliny raha ny fahitako anazy.